अर्जन्टीना के मास, एपम, पानाड़ा, चीमर, चूरी और ओशोटा दिशन विन्जन सामिल होगत है। अर्जन्टीना के विन्जन में स्वाद और परमपराव का मिश्रण होगत है। असाडो के अर्जन्टीना के राश्टिय विन्जन जो की ग्रिल्ड मीट से बनलोगत है। असाडो से कोई समाजिक सम्वंधे के बढ़ावद देवत है। आटे से बने परतदार विन्जन जैसे कई तरह के चीज़ से भरल जा सकत है। चिरमचिम चूरी गाधी हर्वी सास जिसे ग्रिल्ड मीट या सॉसेज के साथ परसल जायेंचे।